Radar saat <hesitation> kõikaig vällä kiiri ja ku naaq kiireq koskilt tagasi põrkasõq, sis radar salvõstas ärq. Et tä mõõt aigo, <hesitation> ku kavva tuu kiire tagasijõudminõ võtsõ, ja sis <hesitation> and niimuudu asukotussõ, et kos tuu asi oll', miä tagasi põrgat.